Bank ací dinko ndëjúkanai uncáam. Yí antëpëriz kanjúkanan dël uncáam uwël, wí bíki nasiyën kanjúkanan dël uncáam uwël, <noise> ñaan najín ayëlan kanjúkanan uncáam wul dël. <noise> á bank bawëtaniw uncáam mëyëlan pëyá pëyank uncáam dël. Mënţíj umitira mëyëlan pëyá eţeeţ uncáam amëleempëna ambá këkakan. Má banjoon jooţ mee kowí uncí bank. Banjoon jonjá bujúkan uncáam kënţú ţí kaneekan kënjëp bur kambëk uwul. Koo cí bank cëli pur pënankësan bañaan <noise> pëjúkanan uncáam koondoona ngëmitira.